कंगारू लोनिग जनवरू बांगा ताकतवर निज। दो बांगा दोपंग ऑस्ट्रेलिया देशांगो जीवित नीमो मदद लॉन्च। कंगारू जनवरू लामस बांगा निज। होदो लामस बांगा दोपंग लम्बी छलांग लानो मदद लॉन्च। दो लामस बांगा दोपंग शिकार लानों ली मदद लॉन्च। कंगारू इद शाकाहारी जानवर निज।